ho zɛrɛ zɛrɛ yɛ oyi so telefɔni a diya han wɛnna curulu mibin a o telesharge-ra lozisiyɛli-la play stɔre mibinni papal mibinni <noise> ɛntɛrnɛti gugol mu dan a deni lozisiyɛli cenu oyi do ni apilikasiyon cenu a o de andɔrɔyide ma wɛ to mu vo o ma ji biyo o ma'o mina